Makanan sederhana yang gue nikmatin, ya, bendeng presto. Bendeng presto, kalau kata gue tuh enak banget. Itu bisa empuk sampai tulang-tulang gue bingung tuh. Gue kadang-kadang juga berebut sama bocah gue. Mantapnya lagi tuh kalau pakai ini nih, pakai sambel. Sambelnya sambel saset aja deh, lu beli di warung tuh. Itu gue makan itu bisa nambah, bisa sampai dua piring. Mantapnya nih gini, gorengnya mendadakan nih, udah kayak tahu bulat. Kalau lo goreng aja, dadakan nih. Tuh, bendengnya. Lo makan panas-panas, mantap banget tuh dah. Nasi juga panas-panas. Apalagi dikasih ada lalapan. Ah udah, mantap banget deh tuh. Kadang-kadang, gue sama bocah, berebutan. Dia mau buntutnya, gue juga mau buntutnya. Apalagi paling enak itu, sampai tulang-tulang tuh, bendeng presto. Pernah tuh ada cerita waktu belanja bendeng presto ke pasar. Tiba-tiba, kakak ipar telepon, gue nih tip dong. Titip apaan ya, tip belanjaan. Bini cerita kakaknya, mau tip belanjaan, nggak apa-apaan. Bendeng presto juga, kagak, belanja yang lain, gue bilang aja. Nggak, gue belanja di depan doang, nggak mau ke dalam-dalam. Gak ada apa-apa ya, kalau nggak ada ujan. Kalau dia kan belanja kan, sampai ke dalam-dalam, ntar gue becek, gue bingung parkir motornya lama. Ah, gue bilang aja, nggak usah lah. Gue mau belanja bentar doang, nggak lama.